Manuk'a ira me tafara garan marar taguan'i fanga tarus ale me natagi nalenga i nagi te nagi ira nai'te-nati ale namuli'i woun iloka, nasef nia mata fara- fara sate ale nsefa ni suara ra mo, narongar ni suara'a loka ira. Tei me narongar ni mata fara-fara nagulan tutuin ocamo ira'o dafalaru daratan ababis loka si me di mata fara-fara sate ni kai la'te la'te nai di ruma galiga'o ira satia datagi dalenga nagi te nagi ale damuli dasaka si ata kai'i sa'te dakifit si. Nugu ketan wawinar'a nafara ni manuk wekan walu, iy nafara ni makuk isik nawei ni nga'san-nga'san <hesitation> loka, i'sa ni ngasan ketrik, i'sa ingasan leksi, i'sa ingsan leksi. i'sa ingasan nyongker, i's ingasan ifan, i'sa ingasan isnain. I'sa ira nabuti'i, nabuti ira mole natagi biar nagi walu me narongar nugu <hesitation> ketan winara ilura loka ira o nafalaru womari loka, nafalaru nasaka ata nugu ketan"a nia ikera dadi fanda. manuk ira ini'a <hesitation> inatagi-natagi satiari rau nagi te nagi walu ale olarifi loka ira natagi namuli nai nitompat kanakifit'a, nugu ketan'a ni manuk- manuk si abais kusar utolu serionana, nafara ni manuk isik nasuk natanak tei <hesitation> usak'i nakuko nfitun'i ni manuk mafun si. Faka saira nimanuka kusar sa nabadein'i. Ata mari kilwaru mafunsi dafakleuf, ee minlena laminora susa tukuloka. natagi nabail mafunsi nasulak sinai datagi nabail ni manuk'i sa'te nakuk nai si nai. sei me naroka <hesitation> manuk ira lekan ku guansia pis'a. <hesitation> iotak sa ni ngasan ambo natagi nabil natagi natagi natagi wamari wanu mata womakau laka, natagi rapat ata kilwaru naroka'i ni ma'ca nakutan nawai nai'i mekun mfun ataria dafakaleus manuk te tei. mata ira nakuk nai'i mingirari kurok mafun bulibulik datagi dodi manuk woi onan dawei nafituka. Nakutan woun maun isisk damian nagi, mata sate nafakawai kakuk'o mafun i'si damian nawali ata kilwaru ata'kau. Nai fanda loka ira kutagi ata le kubail si fua, natagi ata naroka <hesitation> i'sa nakutan'i kumu le mingira're fakaleus manuk ira to, nakuk aku tei gutan <hesitation> i'si bora ira, bua nakutan'i. nakuk iy mingirari kuroka manuk sa natagi nawa kena lebara sidi. <hesitation> tompat fiwadar ira le ku komak'i. Nakuk'o fanda loka ira manuk ira mancia dilira, ma mari le kodi di manuk'a namuli'i wa, i'otak sa'te nakomak'i manuk'a mu natagi nodi namuli wa minlen sate, nafakaturuk minlena nai. Minlena nara wama kadar sak'a naguan'i pia riun utulim, minlea nakuk nai'i nakuko baba lekan me nugu manuk si me wida nabadein woun loka ira kuforu woun le dagi bail nugu manuk si woun si woun, iyotak'a nakuko ele nina lekan me manuk si dabadei leka ira lekan kutagi kubail. Dodan sa ira dafakaleus'i nimanuk'a kusar roti woun ira mo minlena nakuk magei'i ale kutagi mancia nai dawei matatu nai mo, nakutan nai mancia <hesitation> wida sa'o nakutan si, nakuko kumuduk mancia yang dawei matatu te'tei nai barang badein'a, dakuko nai. Nagian nagi fanda loka ira kau bosa lau wanu <hesitation> wanu airkel lakau le gutan laura, kena lajarima. Minlena ira namuli bua nafakawai <hesitation> ni uranara nai. Nakuko ku wosa lau kubail kena lajarimara fua lau ku sulak'i nawei matu nai nugu manuk iwa'si fua. <hesitation> nawosa lau airkel lau nabail naroka kenara. Nafakawai nakuk'o kena bei matu nai nugu manuk iwa si dodan sa ira nabadein, kusulan iy'oca natagi nabail naroka'i loka, iwa dafakaleus i kusal roti woun le bai matu nai fua. Kana nakuk'o fanda loka ira nai tatunggu nai lekan kuwei. dasung ata <hesitation> tompat mimian'a kena namaton <hesitation> nawei ni matu sate. Wawei nakuk nai minlen nakuko. Daru bomari sasat iwa nabua dodan <hesitation> ucasi fat i'rira me dodi numu manuk'a namuli tei loka ira ile ito di masingat te, ilu di masingat te ale daroka mo. minlena namuli'i, namuli lau fandia natannabail <hesitation> mafun'i nai dakomak ni manuka falabon ira, nakutan si woun, nakuk nai `si nai me modi nugu manuk'a namuli tri loka ira sai narasa ni itora masingat te ilurala masingat loka ira matura mosan kumu loka lira dadi mingat loka tei kuwei matu nai abi laka lira. minlena namuli lau ni tompat mimian'a nawali marar ira dadi manuk sati namuli loka dakuk nai nummanuk'a iwa mingirari si'fat le dafakaleus'i manuk iwa, minlena nakuk nai si nai. Me modo muli teloka ira ale to mu masingat tutuu. Gafin loka nai modi manuk namuli loka.